Karazana mofo <hesitation> zao fantako maromaro: misy mofo lava, misy mofo du pain, mofo gasy, mofo <hesitation> mofo baolina, mofo akondro amboarina amin'akondro ampiraisina aminà lafarinina, mofo masina, mofo mamy, afaka misafidy fa maro karazany, tegna maro.